kia gena ena jang gena ngone maku waje se keluarga rasi, ngone lahi barakat te ngone na yaya se papa coma ngone na mansia toma fola madoya rasi, ngone na yaya se papa coma mansia toma fola madoya tora toa barakat rai ge ngone kia me ma gai iya laha laha.